بہٕ چُھس پرٛٮ۪تھ دۄہ کھیٚن تہٕ باقٕے چیٖز ہیٚنَس منٛز گُزاران اَوسَط یہِ آسہِ أکِس رٮ۪تس منٛز اَوسَط. پنژاہ ۔شیٹھ- ۔